किचन मा अलग अलग प्लेट हूदी। डिनर प्लेट मुख्य खाणू वेमा परोस सकदा छन। वेक बाद सलाद प्लेट वेमा सलाद स्नेक छुटा छुटा बंटंदा। बाऊल जैमा हम सूप। डेजर्ट प्लेट मिठाई दिंदा लूखू थै। हर प्लेट डिजाइन अलग हूंदू। और वेकी अलग खासियत हूंदी।